Men awak di ngen binatang tu wajar ate manci gale apelagi ye sejenis dengan pate cecak, cecak tu geli ye juge cecak kak najis pule megang cecak nian ku dak bani karne gali nian apelagi ekornyo potos nah ade juge lagi binatang yang manci tu ulat, ulat bulu, ulat bulu tu gatal kene bulu nye ye juge ye tu galak kelegho cak buntang- buntang binatang tuna leghai ngeliat nye tu, pelagi belatung tu sikok lagi ulo, nah ulo tu paling awak takut nian karne ulo tu kebanyakan bebise men di doson tu galak betemu ulo tu ulo saweh karne ulo saweh galak masok reban ayam wang, makan ayam, kambeng juge di makan ulo saweh men ye la beso, nah men ulo tu ulo saweh yang galak masok reban tu tula makan ayam tengah malam pagi isok baru wang ngeruan nye he tu makan ayam, kalu la beso ulo saweh tu kambing nian laju di makan nye, nah tu ku paling takut dengan ulo tu bekatak, bekatak tu geli apelagi bekatak yang bebulu tu beso nian ye tu men yang kecik ao untuk umpan pancing tajor kadang kite najor di sawah tu kan, baru bani men bekatak kecik men bekatak beso dak brani geli. Adelagi pacat, nah pacat tu kalu kite masuk utan kumeh di padang para banyak nian pacat apelagi wang motong kan tue- tue tu nah kalu kite dak pakai sepatu boot untuk motong nah pacat tu naik ke betes, men dak tu man wong tue – tue di doson tu ye motong nye di sepatu boot nye tu di lepek nye pake cuke para tuna, kain dikit nah di balut pake kain nah kebatnye di sepatu boot nah baru dak naik pacat tu kalu dak tu banyak pacat ngetap ye tu la kenyang baru melepas pacat tu kadang mati di kaki pacat tu nah men di sawah ngan lintah takut karne lintah tu geli nian mak itu na bentuk nye tu roman belatung nah kalu di sawah tu banyak nian lintah di doson tu kalu ye ngetap nggan ucul galak juge lintah tu masok ke dalam perot uwang tu lah men nak di dusun tu kebanyakan wong kapan nak masuk perot tu bonoh lintah tu pake temako makan ayo tebusan temako tu men dak tu temako di makan nye baru lintah tu mati di dalam perot, ade lagi binatang yang paling manji tu telegu karne ken telegu tu tuhan tula yang tau ampun busuk nye se dusun anget pacak tecium. Telegu tu men di kota jarang wang betemu hampir dak katek betemu telegu nah men di dusun banyak nian apelagi musim dian musim duku kelegho gale telegu tu nak la makan, ye kan hobi makan pete bawah duku, kulit- kulit dian, di makan nye telegu tu, nah men betemu telegu di doson jangan cubo- cubo nangkap men nggan kamu pingsan.